A kauk lanu'u cuando rapu ba'ey kua banaung ndeu mas kua l'eung kua ba'eung kanan kauk ba'eung kanan rapu mjiung ku'uey ba'ey ba'ey lantju rapu kua lutsajau pus kua lutsajau con aceite y stakat kua lu'uey es landu kua banaung y y kara kua la'ey de ndajap aceite rapu bien kutsa'au kua la'ey mjiung ngujue y rapu kara rinchit rapu paiñ kua latsajau y kua la'ey de lapay paiñ bajau y kara ba'ey de de rinyijil paiñ rapu kua la'ey aceite y de rinyiu talung kua lanaung y kara es de mjiung talung rapu kua le'ey kua lange'el y kua latsa'au kutsa'au kua lanaung y con mamu ktu paiñ kua latajau rapu paiñ y ken ngunjiu kupu kua la'ey napay y rapu ba'ey kua latajau y la'ey sarten pa kua mana'ey manatsajau rinyiu talung con aceite y stakat y kua latsa'au kutsa'au con mjiung ngujue kua late rapu pus ndeu mas pus njaung rapu y y kauk paiñ l'eung y chu y pus chu ya karat nipep mbanjaung pus tsa'au em ba'eu y kaung karat si njaung rapu. <noise>